في يوم من الأيام، في واحد لجى شجرة تقدر تتكلم مع الناس كانت الشجرة تحكي قصص قديمة وتقدم نصائح للحياة، الناس كانوا يجون يسمعون يسمعوها واتعلموا منها حاجات واجد واتعلمو منها العبرة واتعلموا منها فكرة في الحياة.